Yë t'sandyë porque yë t'sandyë jue porque ye'e më sut'spë y në ko'o myë t'sudyë, jue este yë yak okëp.